Yeri ake arusun soi bra ane tari ye ane i tatari arusun me sikiriba i arusun me sikiri weni anisaki ibele sama were i arusun me, arusun me sikiri famte bebe i meni masaki na tra saki ke ani sikiri na ibim isikiri fam-te. ani saki minji me ani opo-bio emi i meni bo arusun me samate meni ke minji me bio swaba <hesitation> i ke minji me bio swate bebe-e i ani weriso ba ani kala dari te bebe-e i meni ani si̱n kuromaba, i ani sin kromate i̱ meni piki sin mai kramaye ke ani sikiriba, isikiri famte bebe i meni piki sin ani ke bele bio swaba te meni fun ke swaba te i ani weriso ani deri-wenii ani saki ani darie saki i piki anibo kala okite ke ibibi lama. Wether loko te na mu loko-a na i ani oki te ke ibibi lamai wenii te iyeri so erite mineso arusun me lokote bebe-e i meni i ke minji eke mai be ye me okiba meni aeusun me ke anibo siraba te meni ane ekema ekemaba, i meni piki ani ekema famte i piki ye wariye ane i meni piki ke sin beleme bo swaba, meni piki ke sin wake̱ ye soi bo ye me bo ongono gbaraba i gba na-te i meni piki ani weri soba te beleme meni.

Ike ani pikire be sinme ke ani pikiriba i ani pi̱ki̱ri wenii i yeriso erite meni̱so ibiye be brame ani oko sime-te i̱ meni minji ke swaba, so i minji me ke swabai ye me minji me i̱ ani di̱ki̱ba arusun me loko-ba na lokobia na bra ane i̱ ke minjime ke swawa riye i minji me ke swate bebe-e i meni beleme gbainba, i beleme gbain te bebe kiri ko̱nye ane tiye ane i mumu te ani diki ani dokima i mu saki goye-goye-o̱ i̱ ani dikie pikiri na ibim bebe-e i piki ani pikirie wa ke ani pikirie bo yeme si̱n me ke ani pikirie i̱ piki pilari na biya be-e i piki ani gbainba i ani gbain saki, i ani finj te dikie i piki kala okite ke ibrabo swai wether ani belemayeme aribo somu te butu <hesitation> i okome ke ani ye saki i̱ pi̱ki̱ dikiye ani belemaye somute butu wenii te i ani pikiri wenii animgba goye goye meni no gborubia simete meni bo bele bra sime te bebe i meni ani sin kromaba i ani sin kroma be-e iyewave tie i̱ bi̱i̱ me finjiba or i̱ ani ke panibo swaba i okome ke ani ye bebe-e <hesitation> bele me ke gbain kroman bebe-e jai ala-a ani kunute so̱ i̱ okome ke ami ani yem bebe-e ini piki ibi braa simeba ị binere be bra me goye-goye o̱ ani oko me sime ba. Te̱ atleast bo finbra bo̱ apu goye-goye ani atomina te boye fibariapu i̱ pi̱ki̱ bote bo fiye me fiba kuma me̱ arusun me japu ke ani soi be brame yeri animiya japu arusun sokuma arusun me meni loko wenii loko wenii, loko wenii minji me te i̱ ke swa be ye me so i ani dikiya i ani kian i just aeusun me ke okowari soi iyeri moku arusun me bo ye kuanaa ani-gba goye-goye ani loko sira fam-te fifiye so ofori yeri ari okome ke i arusun so-a yeri arusun soi̱ bebe-e animi were meniso a piki i biokuma toru deimate ani soi̱ because owu tomina ogbobe fiye yeri ingeri fiya even yeri ingeri na iyawome na fiwariye so a okome ke so-a, a̱ ibiokuma ani so ba te gbon gbon bra ane ani simewaeiye te i anekuma piki biawere japu i̱ arusun me so̱ so̱ bia because ị ke ani belema wa yeme goye-goye i̱ fete ani belema-a i̱ meni o̱kowari ke ane sun me soba. To te fiye apu meni bõ beba mie so eya <hesitation> mi fiye me ani bela-a i̱ ye soi bebe-e toru dien ma te ye some laye ofori i toru deinaa ba te ye me soba i sõte japu fiso i̱ beba i̱i̱ ma tuboma aye so din ye a iyarusun soi bebe-e a̱ fonya fonya ke i̱ arusun so-a dienma deima te̱ aneke i arusun soi̱ a̱ arusun me sote̱ iyeri so nimiwa mine-so arusun me asom. I swa i bebe-e i minji ke swate ani dwama bia i̱ ani diki ba so̱ that minji me na arusun me na gboru bra sime te bebe-e i meni bo ani weriso te ani dari te-e ani biate iyeriso erite ani bia te bebe-e i meni ani sin kuro ma ane yeri a̱ ke i̱ arusun soi bra.